סאו, אויב איך טרעף א בערזל פון איינעם. וואלט איך געקוקט אינעווענדיג און די בערזל צו איך זעה א קארטל מיט די מענטשנס נאמען, אדער עפעס אויס צו געפינען ווער די מענטש איז. און אים אנגעריפן. אויב נישט וואלט איך אריבערגעגאנגען צו די פאליציי סטאנציע און זיי עס איבער געגעבן. אויב א מענטש רופט זיך אן אז ער פארלוירן זיין בערזל זאל, זאל ער עס נעמען פון די פאליציי סטאנציע.